ñaa ña kuu síaa nama ka ra ñaa nama ña ni sitiuna nta saa ra ni sitiu´n na in ña´mi in ña´mi ni kana tisi´n ñuu ñaka hua ni ni nikuuna ni kuna nùù yu´u ra ni ntu tyiñu a ra ñaka hua ni ntakate na sama na ñaka hua ni ntate na sama na ra katuuna sii in ña ña kuu tísina ni ka´an na sii ñaku tatu´n ku ni ko´soo in in nakatye in iñaa i´a tivola ndaa liso hua ri´so só ña sa´a hua kokuaso tyiñua ra ñaka ni ntatena ntasaa ri´so ña sa´hua ña ka´ra kuenta sani va´a tyi ta kò´o ko ´ña ko´ñaa in nua ri´so ña sahua ntasia hua ni sikuintuva tiku ni sikuintuva xini na nta´saa tyi ña sahua ko ko kò´o tata´n in nua tyu ko koni sia´nia tiku´ha na katye ra ñakuu viti ra yantua tanuumia ri´so ña sahua sa ku´e tua´si yo tyi vasintua tata´n nuari so vasi ña vasi ña sii vasi ña kutyi xine ra vasia kutyi lantae ra vasia nnato ko´o ra vasi ña nantoo sama yo yaña yuu ra yaña ya´ña ityi ra ya´ña takui nahua kuni me kutiue so ña ña viti hua satyi vasintua tata´n nuara ña´ka ña´ka sa´ra sako in tiempo ra kani ku´e yo sia´ri so ta´sa ñaka hua ni ntako viti ra sa ñaka hua sitiun yo ni riso ta´sa ña sa´a ku´eña nakatye nityi ta ntasa ra ñaka hua ni natii nañaka hua ni n tatena ña kuu tinduu si tisina ññaka hua ni natiina ntasantuva